So ko tawi mi naywii, jiɗmi ko idaade maayde e jom suudu am. Ngati ko neɗɗo mo njiɗmi no feewi. Mi yiɗanaamo maayde tawa miin mi mayaani. Njiɗmi ko idaade maayde kanko o heddoo wuurde tawa omo selli. O heɓta nguurdam aduna. O huufa taaniraaɓe makko e sukaaɓe makko.